Fekko gi carana nayolai ye manuq e manuq tik- fokko carana leitikkeng fekko carana yelli manuq e fekko carana lei- leifaccingi manuq e fole bulu-bulunna faccingi iseq lalenna yareggi <hesitation> leigereq manuq e <noise> ipekkoi- <hesitation> fammulang fekko carana leitikkeng harus lei- akko fi onrong tattutuq e nappa wedding lei- leitikkeng ye manuq e ye onrongenna melli yareggi ko fasa e fekko gi fa ro <hesitation> carana leifaccingi ye manuq e leifellang joloq wai nappa ye mafella ni wai na leiteppanni manuq e leiteppang manuq e koro <hesitation> wai fura fella nappa leiyakka nappa leibibbiq ni bulu- bulu-bulunnaleicabuq-cabuq ni bulu-bulunna <noise> nappa fekko carana leifaccingi iseq lalenna leisesseq ni wettanna ero manuq e nappa leipatamani lima e leifaccingi ni koro ilalenna manuq e yaregga leiyalai manenni koro iseq na faru-farunna <hesitation> lettuq mafaccing fekko gi carana leigereq manuq e leifassediangen tentunna leifassediangeng fiso nappa leicabuq i bulu-bulunna ceddeq ko alonna nappa. Leibacangenni baca-baca sebelunna leigere nappa leigere ni aga- aga mader- aga nafak- maderri nafake <hesitation> ko ma- meloq i makkibbuq manuq baha-bahang aga kuangnge meloq ifake yakko meq kiq makkibbuq manuq <hesitation> meq kiq mannasu manuq yana- <hesitation> sibawa alaq-alaq aga mana nafake maderri ko meloq kiq mannasu manuq uppanna wedding- uppanna biasanna tawwe mannasu manuq yanaritu koa- akko abbottingeng akko akkarisangeng <hesitation> sibawa <hesitation> tudang sipulung siba sijingnge sibawa <hesitation> alleppereng idul adeha e siba alleppereng idul fitri e sibawa <hesitation> nainappa paccappureng yanaritu mabbaca-baca aga kuangnge rufa-rufanna ko lo yolai manuq e manuq rang ci- sitengnga nasu manuq bet- bette manuq tunu manuq Rufa-rufanna yo- yolai ero manuq e ko meloq lei- <hesitation> nasu yanaritu itet- tentunna ipatamana joloq ko kulkas e bereq deq namakebbong akko mabbenni wi yakko deq najaji leinasu yareggi ibette yareggi itunu tentunna ifatama joloq ki kulkas e bereq deq namakebbong areggi deq naulekeng nappa lei- <hesitation> leiranni leitunu ni sibawa leibette ni fekko carana leinasu ye gaga e tunu manuq e bette bale we sibawa nasu manuq e <hesitation> yanaritu pammulang ipassedia manenni nangnge fura e <hesitation> lei- meloq e ifake <noise> mappammula oring famuttu tentunna manuq na purana yero <hesitation> leipetuwoni komporoq e nappa leipatoppokenni yoring yareggi famuttu iteppanni boka e yaregga wai e ko oringnge ya- nainappa pamuttu e leiteppang boka furana yero. Leinasuni yaregga leibette ni furana ero sebelunna ero itajeng joloq ma- mabet- mapellana boka e yareggi mapellana wai e nappa leiteppang manuq e itajeng mani bawang mabette na yarenegga ma ranna <noise> yenaro ca- <hesitation> cara-carana lokko meloq kiq nasui ola- yero ko furani leiyola manuq e. <noise>